<hesitation> kutui ion ñuxua ki kuu fruta kukero ñuxua, kuu tukava ján iho vajuna texhutia te vajuna tuu kava iho tukava njuan ndutu kava kue, iho tu tukue china tu keu kuechi iho tu lima limon ku kutu iho tuu ñuxua kutuu, iho tuu kue kuechijan kuu ndavarun tute konró kue kuechi kukutu iya'a yanka tuu iyan kue kuechijan tuu tukue china jan yuu tukava.